ס'איז דא א שווים הויז, שווים העמד. נאכדעם איז קען מען, איז דא א בעדינג סוט, בעדינג קעפ. <hesitation> פליפ פלאפס, גאגלס, און וואס מ'דארף אנטוהן.